ka kwiye yaki baye nang tiye kuunye ma medu ma bang kinangu ka a mwe ki baye mang dang wure n kine ka n dang wure kine yinu mang dang yayu ko kano yire kang dang yayuko kano yire yinu kanudu nang ya yayu yire ti kini kin mang mwedu mwang ma fwa kimun diminun, ka fwa kimun diminenge kakang ka fwa me tu wuko yini mwan fwa kimun dukan ni kano mi min fa, chi mine kane tin naw naw naw naw naw <hesitation> man fwa kimun dan mi ka fwan mun fwa kimun wu miye ka fwa mitu wuko yini mang meyi yukan nang muye yu kane manu dang dati ki kinan fwami yim. Ka nodu we kitun diyiko a, ka tunbi yikong a? kan dang yiko te, nan di ayu gang ti <hesitation> dang tini ka n niyang da niya yu nang tida tini kang ni yan da yiko ka dang yikong te, be naying dodu, ni dodu ni dodu, niya tiya yuwe, ni dodu niya tiye yuwe, ka yabune yining min madu bududu ka nodu be bwele wo yire da ko yire, yibu ka nedu ka fwan min du da kule dang kulebu a dakang ma ko dangku we chi mbu a yan ko daa mwu fa a lebu ne mwang madi yiko yinu bwe bwele ka medu ka ya binu ka bidi kano ko fatibimim yinu bwebwele wu daa befwane wu yire nibu ka fwa mindu ko daa befwanewe

wu mang medu mwang yim dako dini ki we a tibmang yinu mun yim daatikiyu ka nang wule kiswiye mun tudu mum yim daatikiyu kini kwang. Ka ma anewe yiko n tewuduwu ki yo mintin falang we a mure a kina ko nang chi a mang mi to we kwarta n mun mang <noise> medu mwang swaan dati kiyu yyiyu ni mun mwang ya yayu weng a mure ane be mwang ya <hesitation> ne mwan yadu we lo n kini riye ki yidu ko wukani kiyudu ko ka no n yime no mang naanbu n kinang da kang inki ka niyum kwarta ko mining no yim, da mwoyim da mwoyim da mwoyi chi ni a fwatum a newe yikong chi ni- be ni swe de a newe yiko nibu ka yidu n mun no mwag yimebu mwiko mwu daako ya.